<noise> Tena afaky atao soa izay ka. <noise> Misy gn' olo <noise> mitakatsy gny kita; fe lafa milatsaky amin' ny volagna i da tiany zay. Lah ekenao ny manakaikaiky ny nofinofinao; da mety.